<hesitation> mi'isegɔ de la sɛla n teeri dia n la daam dɔla woo mi'isegɔ was nyaŋɛ basɛ ti dia tee ana som yesera la dia la san mi'e za'ahum wan bɔna bini boi daam la san mi'e la wan basɛ ti ba tara za'ahum bii tɛgelum ba puan. Dina zuo la mi'isegɔ wan doose se'em tee dia bee daam n bala.